Öke oyeokenda vaera jare ñañonovaera aniara kia oike jaeko ñañono je yamboejeguako yayokenda aguiyeara kia oike ope jaeramo oime cerradura ndie oyeapo aguiyeara kia oipea iño